पांडा ऐसा जानवर है जो मुख्य रूप से बांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। पांडा और बांस: भोजन में बांस का योगदान। पांडा के भोजन का नब्बे प्रतिशत से अधिक <noise> हिस्सा बांस होत है। वे बांस <noise> के तने पत्तियां और कभी-कभी कुकुर खाते हैं। बांस खाने का कारण पांडा का पाचन तंत्र मांसाहारी जीव जैसा है। वह <noise> उन्होंने लाखों वर्ष में बांस को अपना मुख्य आहार बना लियो है। बांस पोषण में कम होते हैं। इसलिये पांडा को इसे बड़ी मात्रा में खाना पड़ता है। पांडा की जीवन शैली प्रति प्रभाव समय की खपत पांडा दिनभर का लगभग बारह से सोलह घंटे सिर्फ बांस खाने में व्यतीत होते हैं। कम ऊर्जा वाली जीवन शैली। क्योंकि बांस से ज्यादा ऊर्जा नै मिलत पांडा आरामदायक और धीमे जीवन शैली अपनत है। आवास का चयन वे अधिकतर उन जंगलों में रहते हैं। जहां बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे के चीन के पर्वतीय क्षेत्र।